De <hesitation> voan-javatra aminay akagny ndraika grô pois le maventy be ohatran'ny saramaso regny izy, de akao koa saramaso a, de akao koa moramasaka, de araka fomba fizaka ananjy zay moramasaka zany efa mora masaka si, de akao koa pit pois, de <hesitation> akao koa foja, soja koa ampiasainay amin'olona aminay akagny.